แอปออมเงินสิได้มีเงินไว้ใซ้หลายหลาย

บ่โดน เพราะแต่ละธนาคารเพิ่นแนะนำไว้แล้ว

แอปล่ม เพราะกดเงินบ่ได้

กดเงิน ถอนเงินได้สะดวกสบาย

ช่วยได้ เพราะสะดวกสบายในการถือเงิน

ทุกธนาคารเพราะมันสวยคนละแบบ

เติมเงิน บ่ใซ้รายเดือน

ควร เพราะมันเป็นข้อมูลของเฮา

เปลี่ยน เพราะใช้จ่ายสะดวกขึ้น

บ่ต้อง เพราะว่าน่าเบื่อมากมาก

ความเสถียรของแอป เพราะธนาคารมันล่มบ่อย

ควร เพราะให้คนพิการใซ้งานได้สะดวกขึ้น

กังวล เพราะมีเห็นให้อยู่บ่อยบ่อย

ควร เพราะจะได้ทำงานสบายขึ้น

เข้าใจเพราะมีคำอธิบายใต้ภาพ

ปลอดภัย เพราะป้องกันการเงินถืกขโมย

บ่จำเป็น เพราะถ้าหั้นภาษากลางกะสามารถสื่อสารกันได้

เป็นหนี้เพิ่ม เพราะคนจะใซ้เงินเปลือง

ธนาคารกสิกร เพราะใซ้เพิ่น ธนาคารนี้มาโดยตลอด

บัตรเดบิต เพราะบ่อยากเป็นหนี้หลาย

สามารถซื้อของได้สะดวก รวดเร็ว

บ่ต้องเป็นหนี้เพิ่มขึ้น

สำคัญ เพราะจะเอาไว้ในใช้ในยามฉุกเฉิน

บ่คุ้ม เพราะเราบ่ได้ใซ้ตลอดเวลา

บ่ เพราะสามารถซื้อของเองได้ทุกอย่าง

บ่ เพราะจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

เหมาะ เพราะสิบ่ได้มีวงเงินที่สูง